والله يا خوي اليوم بدي أركز شوي عالشغل، عندي حاجات لازم نكملها ، قبل ما يجي المودير، يشوفني قاعد هيكي، إحنا بنحكي معك والله، بس خليني أفضي روحي، بعدها نحكي بال رايج.